Kada kade'a ana hurfa hurf zane nahkamata ka i pghdupahate yuwce cane cana sa ne iku wude ka'i tge ka mice ngate na kwara hurfva ka’ tgeratge ntsiinsa ne to guley da na ce pghtegheye tetkusage pghduwan yuwna ce uff de ne ka da urnaghu “im” saka, kade ka'i njami tasin mbe, tanzin ean tasin mbe ko da sawile tasin “m” alva nay tasin anambay marora sa enei nei tasin marora kada koh kuley cinikwi podumbuzunnah.